Mila dihy soa zany ny akanjo da tazomy ny tiantegna sy ny matetiky ampiasantegna, da mila safidia koa ny akanjo manampy izay mifanaraky soa amin'ny hafa fa tsy mila manao fifidiana tampoky.